À quande eo picciña, à mæ moæ, a-a montagna donde anavimo, a machina piña de neie da levâ primma de mettila in möto, se mai a partiva; à quande sciavimo, anche inti feua pista. Ciù da grande, à Olaf e e stöie de Frozen, pe caxon de mæ figge.